Too, mu ma- mumu mu pa pobsi teu veneb naa gbaake, wun nyereu geu leu bu za’i geu ba’ nango, ko ba nuna, ded mu za’ yebmu bira, bu pa’ pobsi nyam nou, bu ma dua ma’ bu be’i geu see yamu damu dawu kudbu zongna, mu ma’ bu tudke beura, mu ma ba in liin beya neen bob bureu liina, bura em nuw-bood egn bere, bu emmi geu maa ko dawu zad weed mabu sisu mu ko’ kpang mura mu em poo zongna bangn mu ba wutu, mu tu tu’ ma’n beure mu em kun weura too, damu ma’ tu’ bu za’ igeu mako nyam geu pad ina muteu ma’n veneb nearest, see ma bagna nyam wuu wato zongna mutu yil walbu keu neb ke’em bid ta re, maa bagna weura ii geu yaaba yil walke yau ma’na keu reb keem ko’aw bid ta, ii geu yaa bus an nyam nwong bira, yaa bus an nyam mwong bira, ko kowa nya bu zangin ehh sa aga nyedkea naa veneb kpangnu beya, yaa bu san nyam nwong bira, yaa bus an nyam nwong bira, ko kowa nya bu zangin <hesitation> saaga nyedkea naa veneb kpangnu beya, yaa bu nna nab bura, naa nyam kpangnu beya, mu za’i weureu ko, mu bira kin yilu mu bira yil yamu weuyi nyam birum ko, yamu ma’ yebbid in liinbeya, yaa mu nea in liinbei geu bid ba leum ba leuna ba yebma bid wala, ba veneb faga naa neena nyam wuu nyabu bud aa yere bu birai soni. Nyam ningn ko teu nwanu ko nwan pi’i geu bu za’ bu fag venebu keu yebbid ta geu bu em keu boo ta, dabu bu eg nya yebbid bura em teu nuu bood egn bu ko bu em nuu-bood egnbeya, nga buteu keu le naa ko bae m lesu, dabu bu mo’ in liin beya bu em keu lesu dabu lam ina bu lam in haaa nyam mai ko bub u se kid bu bira kin yilu, nyam geu pad, areu geu bu daaga, ii geu in a teu tu yeba mutu ma’n neu ko, niyam keu bangna reu zera yee geu mud yaa de’i mu sin zong ningni ba, mu teel go’ ko nyam mai ga’ bu aa maa gosi geu mu teul gosa nyam teu ma’n geu bu ii geu bu kob weel bira bu sugeul mageu yeba, ba teud zongn yeba, bu kum keu odkuduel bid ta, bu loo lod yeba bu sak in yeba, nyam mai geu, pii bu leu zongbara, nyama mu daa tusu reu ko mu em tusu, nyama mu em tusu sin neu ka mu ma’ ina <hesitation> keu go’ yeba liuu, teu nwanu ko bud aa lesu yebbid dabu lama ina nyam geu pad areu geu bu kped koga, ina ma’u sa sengn pad deu kenan, ma’ bu sa’ keu aa kin, don boo geu kpedn be buse. Doole ina kumma-kumma, kum sitkeya, kumma keu in hm inaaa musamwan beu kin, nna yil ambe wala, n nay il ambe pii ke pii naa, kpengsel ambeu pi’na, na yilambe gboke pina kum gboke sitkeya ina n na ma’ neu geu pad o kum naa kpang bira iteu iteu lib anna in ambe bid bobm weureu kiin. Singu n viga n ma’ see mena rau pi’ n beu mene? Doole nyam geu pad, seng dee geu pad nyam geu pad sebob bu ma’ in bira reu ya, ya bum ai geu, nyam mai geu yabu leuta yebba, n na’ sengu mena ran pin neu neere, kullum bu lib geu akin, nyam birum se nyam laaru se, nyam beureu se, bu lib ga akin bu ma in yeba rabu dabu kpengsel pi’na nyam geu pad ina bob ba liin keu odkudvel bid bid teung-teungnu re bu ling keu taa, mu ling keu taa, singu mu bob ina ma ma’n neu ga. Geu aa yere ko kumma doo kuma sitkeya, pibu-pibu kpengsel kin sosai in bira reu ma’nbeya nma songu mena ran ma’n mena ran pin neu mene, vig bu ma’n, bu lam lesu bud aa tusu, bu dabu waly il keu odbira, seng dee geu pad areu mu ma’n, nyam daa muteu zam geure, in ningn ma singeu re, ma’mu sa’ in bira ku nyam gu pad, mu daa koga, bu ma’ku aa ina daidai ma’bu sa nyam geu pad deu taa kenan, mu ma’ in bira reu taa.